Ny saka ndraiky zañy no fa mañeho firaiketam-po amy tompoñy da horihiñy avao ny tompoñy. Da izy mingerongeroñy iñy da mipitipitiky amy tompoñy koa izy. Da miara-mitoboky amy tompoñy avao izy. No fa mitoboka amy seza iñy tompoñy de fa avy koa izy amboñin-teña.